Paxtadan tayyorlangan futbolkalar bular oldin paxta olinadi va u zavodga eltib beriladi. Zavodda ular <hesitation> ishlab chiqarilib ip xolatiga keltirilganidan keyin ulardan xar xil turdagi matolar, kiyimlar <hesitation> va har xil turdgi <hesitation> narsalarni tayorlash mumkin. Va shu orqali futbolkalar tikiladi.